Di sòlitu si dici ca li pisci non pàrranu, ca sunnu muti, nta rialtà jo suppongu ca cumùnicanu puru nta qualchi manera, rilassannu ormoni nta l'acqua vicina certi voti. Si vidi ca li pisci s'avvicìnanu l'unu all'àutru, si sfrugghianu l'unu cu l'àutru, ùsanu li barba si li hannu pi cumunicari nta qualchi manera. Nun sacciu si poi cumùnicanu lampiggiannu li pàlpebri.